איך וואלט געוואלט צוויי הונדערט יאר צוריק און נישט גיין פאראויס צוויי הונדערט יאר צוריק וועגן איך ווייס נישט וואס גייט זיין אין צוויי הונדערט יאר ארום און ס'איז שרעקעדיג צו נישט וויסן וואס ס'גייט זיין, און צוויי הונדערט יאר צוריק קען איך וויסן וואס ס'איז געווען און וויסן וואס צו טוהן, און אויכ'עט כ'האב ליב גע- כ'האב ליב צו הערן פון דא- יענע צייטן צו טראכטן פון לעבן מיט א באנטש גראז און וואקסן אייגענע עסן